يوم أكون بروحي أحب ألعب لعبة بلاي ستيشن، أحب كثير لعبة كورة القدم فيفا أو بيس على بلاي ستيشن، وأحب اللعب المستوى الصعب لأنه يحسن كثير مهاراتي، وأحب اللعب مع الجهاز نفسه، كثير استمتع يوم أكون بروحي وألعب بلاي ستيشن.